<hesitation> nganna pekala lo nga onoi, gawamo menababai. Nii taneno tademalema wau uwa agoo, uwanimalama, kasno nanago, kasno nanama kasnoke, waka wei ka melama, wakamala nineng polemoma motuwako mema maloilo malako. Malolo alema napo teketai napo waka, waka mokenna gawago. Ninang kakauko asing uwakamalako mema. Napo kakauko waka waka malama, ono onoi napo mang malolo malala nigi malala ninang napo uwani malawai. Uwanimolala napo wau wau malala. Napo ninang mokenna peekala gawabai kit, kitau la alanda, peepo polano napo launuke tang meliai, pekaba madekanabe wes amma pola nonna teketai, te ule wei waka